Gɨra ɗekin maya <hesitation> maya inəə kalaga kurə'in achi himɨ ɗɨrya hɨkin baa nyetət ko hɨk mɨ gə irin legɨɗə hiɗə ko gbək ko kuma bechi achi him ɗe rya hɨya shi tsakinto achi hin dzi kaha ɗɨramɨn shibwangəkin sən kozəkin nəə vu yugamɨn nəə hɨmɨna hɨmɨna monu nɨngga'a nəə fuɗaa achi <hesitation> kabu mbwa'a ɗekən legəɗi mɨɗfəng ko fwaɗ hika vən maya nəə hɨmɨna vu nda <hesitation> nda shibwangəkin sən shi ɓwangəkin nəə fuɗamin nəə vamin so ahim kɨrya hɨya shi shi gə'əkin shibwaunəngə achi him naha ɗekən ko ka gbərchi ka gbərə ko di gən ko kuma ka dzichi a vəi meremere hiya nggɨrya hiya dzɨ hɨya dzɨ ganə kin hɨya monəkin monakɨn nɨngga'afa nɨnggaa ɗekeinyi nɨnggaa masə gachi ko zei zei gagangan duga kɨrəagən yami ahed a him dzi vugɨkin kuskən ahim dzi monəkin ningga'a masə ga ɗekən akina vu kuskənhɨya shi gə'ə ka mbii don achi lɨkin mɨ yu ka mbi'i sha gəə a him shi gəə ka mblin hɨkina baba ranu masə gədɨnga'a hɨya shi ɗɨkan hɨya shi gəkin ka mbii kabu nəkam shibwangəkin bo rəgɨyewa hɨya vəkin shibwan nda kina sɨna nda shibwa ko miɗfəng ka fətən mbiliin ma ndakina ɓɨna nda mbi'i. Maya ɗeki maya ɗekiunəngənkɨn tɨkin mba mu nyale sai ga kɨryai mbi'inina ɓigəkin nda shibwai to ahɨkin mɨgə legəɗi kwah sai ya nggɨry sai king fuɗe gə sənəkɨn hɨkina fuɗə gə kala kurəiin to ahim minə a bigə kin sai kina ka legɨɗə ka legɨɗə uugakin kurə'e ngən <hesitation> vugakin shibwan ahikin vu shibwan aki nəkam sha gə'əkin achi hikin mɨ fude kala kurə'in sən shibwa kala kurə'in nəə vugakin hɨkina vu nda tsu hiya dige ɗarə kin mbii'in masə də'ə hiya dinge vəkin shi bwan masə də'ə aki ninə kam ɗekin sai gɨrkin hɨya naha ɗekin nəkam hɨkina fuɗə kala kurə'in ka legəɗi kwah to ngga gɨrə ɗekiunə ngən ndagam achi hɨkin mɨ fuɗe kala kurə'in ndama tsa'aya ɗeki haaru hiɗə hɨm nahan timba nggwasadɨ kurəiunəngən gəgɨye lɨmon dɨn mbagɨya nggɨrkɨn hiya kɨrə <hesitation> kurə'in nəkam a lumu hɨya dɨrdin ahim ɗirə səə zɨɗa sa'ekunə ngə kɨn nə kam aki hɨkin mɨ fuɗə kala kurəiunəngən kɨn tiba ələ kobo nggosəkinchi ba aya ɗɨrdi kurəin mannə bo rəgunə gagunə dɨhoɗə huna nggosə nyiu nyiu hɨya dɨrdɨ kurə in kobo ɗɨrya shibwa ɗekin hɨya shi vəkin ahim naha ɗəkeung ahim naha dəkeung hɨchi ka kala kurəiin ndem hɨchi rə hɨchi babanci mere mere ko tɨchi nggɨ Rarang nden kam ko hastɨfə ko kuma tɨchigɨ ka rə mbi'i ma də'ə nda kina ɓɨna nda mbi'i achi ha hɨkin ka rə mbin lɨkin rə shibwan ndɨɗa ma nɗɗa sa'əchi ma sai ya naha ɗekən na kala'a kurəin nde gbək ka fətən mannobo hɨcha kala'a kurəin dekkər masə iwala ɗekən in aki kalagachi kurə'in ahim dzɨ ka ɗerdɨ kurə'in nəbo rəgɨye kobon achi kurə'ingu dekkər amma achi tiya vəkin shibwa tsapə hika vəkin idɨmo i maskwati shibwa sai kina kalanu kurə'in nyetət terə terə kobo tsapoə amma ahɨkin ka kalanu kurə'i dəkəkək aki hwayamɨh akɨrə kurəiingu hɨmɨna ɗerə kurə'in achi him ɗerdɨ kurə'in hɨya dzɨ mɨnə ɗɨryakin shibwan ndan mannəbo rəgɨye nyiuwa səkɨa səktie tsa'anga a tiugu dɨn nggosəkingaa ba tiba ələ kobo nggosəkinch mannəbo akim gɨrə him nahan mɨ la'au kala kurəingəkin sai ya mba monkɨn to nggwa ɗɨrdɨnye to him nahan ahika ɗɨrdɨn tə'ənnobo hɨchi ka vu reba hika rə kobongu rəgɨye kobon a sɨkəgən hiya hiya rəgɨye nəbo ndɨɗa fətə hɨya nggɨlə ko hɨya hɨya təfə ma ɓɨladɨgɨye mamaigu man nəbo dingɨgɨye rə kobon hika naha gɨnakungu ma a sɨkə hoɗə ferə ma banga hankalachigu Vəkingɨye shibwan shigɨye aɓiigəkin hɨya shi hijekin amma achi hika dɨməkɨn taɗa meremere taɗa kowan nebo unafgaa hɨcha dɨmə'ə sɨkə vinə ɗekiunga ahi ka gɨrə ɗekiung ndagam sən gbərkɨn kala kala a shiɗə ɓarin mannəbo ndɨɗa sən masə dɨmə'ə gamɨn ma fere matɨpakiye dɨmə gamɨn dɨn a vin ka vəkɨn shibwan koka naha patɨkinchi ahed koka fɨɗə kurəingu ahə'ə mannobo rəgɨye barin custormas nəə ding shikɨn ɓariye nə'ə ɗɨra ɓariye nəə ɗɨra kurəin vəgɨye maya ɓariye nəə dzɨka mbi'i ɗɨwo akɨrə rɨ gwa hɨkina ɗɨrdin dzɨgɨye hɨya hɨya nggɨrə kurə'in hɨya kɨrakɨn hɨkina ɗɨra kurəin hɨya nahan hikina hiya huwo kobon hɨya mɨna hɨya ɗɨrya <hesitation> ko kuskə ko ndɨɗasə ahə'ə balle ma achi him gɨrtɨ kin sən shibwan enough sən komu tasə damuwa tirə damuwa ndakinko nggosgɨkin masə də'ə kina gɨrəkuma kina kalanu kurd'in to aki nji daɗe səu daɗe sənəkunəngə kin ti ha kobo a tiugu ti ha kobo a tivgu ahɨkin mɨ fuɗə kala kurə'in him naha gɨra sən ahə'ə nəə ngga hɨya nggɨra'a sən a sɨkə hoɗə hɨya shi ka gɨrakɨn ngga ngga gɨrakɨn gam mɨsəchini a hɨmwa chigu.